Sɛ yɛhwɛ mmoa a bɛso kɔsi akɛseɛ a, yɛwɔ binom wɔ hɔ a bɛwɔ fie. Ne binom nso wɔ hɔ a bɛwɔ wuram. Enti bɛ a bɛsua no bi tesɛ, ntatia. Ntatia yɛ aboa ɔsua papapapa. Na afei nso yɛba aboa bi tesɛ Wowa a. Wowa nso sua. Abombo nso ɔsua. Fie aboa bi nso tesɛ Kra nso yɛ aboa a ɔsua. Ne fie aboa foforɔ nso bi tesɛ kramane nso yɛ aboa a Ɔno nso sua. Sɛ yɛde no toto aboa bi nso tesɛ Twe ho a, yɛbɛhu sɛ ɔno nso so sene <noise> kramane. Wansane nso a ɔyɛ wuram aboa no, ɔno nso so sene Twe. Ne yɛwɔ aboa bi tesɛ Nantwie. Nantwie no ɔnyɛ fie aboa bebree mmom deɛ ne ɔno nso a ɔnyɛ wuram aboa bebree. Ɛhaa nantwie nso so. Na afei yɛwɔ bi tesɛ Torɔmoo a ɔno nso so sene mmoa no nyinaa. Na afei bonsu a ɔno nso so paa yie.